Mah… Iu sicuramenti preferisciu lu teatru chiuttostu di l’opra. Chistu no pirchì l’opra è menu bedda di lu teatru. E’ sulu ca iu sugnu ‘gnuranti comu la càlia parrannu di opra e perciò nun la capisciu. Inveci lu teatru è chiù a la me’ purtata e m’addivertu, passu accussì na para d’uri taliànnu na cosa chi mi fa stari bonu e m’arricchisci dintra.